кеше яғни мамырдың жиырмасы күні өткен париж конференциясында қазақстанның саяси қоғамдық әлеуметтік жағдайы талқыланып сөз болған еді
енді сол жиын барысында айтылған мәселелерді қайырып і тыңдармандарға жеткізу мақсатында біз әкежан мағжанұлымен сұхбат жазған болатынбыз
әкежан і мағжанұлы енді ең алдымен осы жиын барысында көп айтылған мәселе бұл қазақстанның басқару жүйесі қандай болу керек деген сұрақтан бастайық ең алдымен осы сұраққа жауап берсеңіз
парламенттік демократия болу керек менің ойымша
ең лайықты бізге
а парламенттік болғанда мысалы ойлайсыз ба сенатты тарату қажет
тарату керек жалғыз ақ палата болу керек жалғыз ақ мәжіліс ы мажилитарная системаға қайтару керек
ол себебі билікті елдің қолына қайтадан беру керек
оның ғана жалғыз ғана жолы бар халық өздері өзінің аймақтарына өкілдерін сайлайтын болса олар ертең оларға есеп беру болады жауапкершілік көтеріледі содан олар келіп орталыққа сол жерде ііі өкімет тағайындау керек
тағайындағанда өкімет олардың алдында
есеп беру керек депутаттар халықтың алдында есеп береді
сонда ғана халық билікке өзінің әсерін өзінің мүддесін ойын сұрақтар күнделік сұрақтар көтеру ғана болады
басқа жол жоқ
партия списогы дейді бүгін ол істемейтін мәселе ол ешкім ешкім бүгін ауылға барсаңыз зайсанға барыңыз шығыс қазақстан депутаттарыңыз кім десе білмейді атай алмайды ешкім жоқ
күнделік отыр қай кімге есеп беретінін отчет беретінін біліп отыр олар барып

ақ ордаға олардың бүгінгі ы қожасы ақ орда олар не дейді соны жасайды
себебі ақ орданың қолында тізім кейбір депутаттар бүгінгі отырған депутаттар оны ана орынды сатып алады да
партия көзінше ақша береді ііі спонсор ретінде сол үшін оларға орын береді
ешқандай қатынасы елге елдің мүддесі халыққа жоқ
билік өз бетімен қазақтың халқы өз бетімен
бізде халықтың ішінде айтады да сенатты мысалы зейнеткерлікке шыққан адамдарды отыратын жер деп көбінесе
әрине бүгінгі бүгінгі таң сол
а сіз ойлайсыз ба қандай да бір ііі жас ерекшелігіне байланысты бір ценз қою керек деп ммм парламентте болатын адамдардың
шағын елміз ғой мен ііі жас жағына тиіспейтін шығармын әрине жетпіс бестен сексеннен асып кеткен адамдар уже өзі ііі жағдайы да жоқ қызмет ііі атқаруға
бірақ жасқа қарап керегі жоқ сияқты бүгінгі таң
і мәселе жаста емес кейбір жастар отызға толмаған адамдар шалдар сияқты болып кетеді
ал басқа жағынан қарағанда сенат керексіз ол керексіз орган біз үшін
қажетсіз олар бүгін елдің қаржысын күнделік жеп отыр ешқандай қызмет атқармайды керексіз орган
і мысалы заңдарды өзгертуге егер мүмкіндік туындайтын болса ең бірінші қай заңды өзгерту керек деп ойлайсыз конституция
конституцияны қандай жаңа конституцияны қабылдап алдымен талқылап одан кейін қабылдап сол конституция ең бізге керекті ііі прорывтары ол парламент қалай сайланады
заңның бәрін конституция жазу керек
үкіметтің қолына немесе парламенттің қолына заңды өзгертіп өзінше ы қайтадан жазу билікті бермеу керек конституцияда бәрі жазылып тұру керек
төрт жылда сайлау қалай сайлау қалай өткізу керек оның тәртібі оның регламенті бәрін конституцияда жазу керек

жалпы нормасын жазады да басқасын ана законодатель дейміз ғой анау парламенттің қолына беріп қояды
парламент оны өзінше жасамайтынды жасайды
мысалы конституцияға өзгеріс енгізбей бір мың тоғыз жүз тоқсан сегізінші жылы сайлау заңына мынандай норма кіргізді президенттік кандидат ретінде қазақстанға қазақстанда туған ғана қазақстандықтар қатысуға болады
ол конституцияға қарсы
ол норманы жазғанда анау өзіміздің ағамыз бар ғой балташ тұрсынбайұлы сол кісіге қарсы жазылған нәрсе
содан кейін тіл мәселесін жазып жіберді
бүгін он бес жыл бір жақта каңғырып кетіп қалса қазақ ертең қайтып келсе оны сайлауға ол дауыс беруге тиісті бірақ оны сайлауға болмайды
сосын мемлекеттік қызмет бар
қызмет бар ол да дұрыс емес
қызмет мемлекеттік қызметтің сайлауға қандай қатынасы бар халық өзі таңдайды
халық шешеді
мұғалім болсын актер болсын киевтегі сияқты
немесе ы юрист болсын әскери адам болсын
бизнес өкілі мысалы
үйдегі отырған қызметсіз үлкен ы семьяның ыыы отбасы болсын
халық сайлайтын болса болды президент болады
сондықтан біз енді келешекте шындыққа барсақ мына жиырма бес жылдан кейін нұрекеннің жиырма бес жылынан кейін біз сайлауда қазақ болып бір адамды президент сайлай алмаймыз сенім жоқ
халық бытырап
ал қазір сайлауға қатысты мысалы ы былай деп айтыватыр нұр отан өткенде айтты резервтік мектеп бір қалыптастырамыз деді де соны қалай деп ойлайсыз
нұр отанның күнделік айтып отырған әңгімелері ол ана жоғарыдан берілген әңгіме
нұр отан деген партия жоқ бұл ыыы бүгінгі күні ақ орданың администрацияның бір бөлшегі ол партия емес
олар не болып жатқанын елдің жағдайын білмейді ештеңе білмейді
бүгінгі екі кандидатты алсақ біреуі қасым жомарт екінші ііі әміржанды алсақ әміржанның халықтың жүйе тұрып жатқан жағдайын білуі терең де
нақтылы да ол халықтың жағдайын біледі қасым білмейді
халық бүгін әміржанды таниды
себебі екі мың бесінші жылы жармаханмен бірге аралады одан кейін өзі аралады
жиырма жыл болды оппозиция ретінде саясатқа і қатынасып жүрген адам
оратор жігіт тілге жақсы жүйрек шешен
қасым жомарттың ондай қасиеттерін халық әлі танымайды білмейді
ол тыныш қана жүрді қызметте
кейбір бірінші күні он тоғызы күні жағдай болды ғой маған ауылдан звондап маған тоқаев ол кім деп сұрайды менен
мен өй ағайындар ол менің кабинетімде қызмет атқарған менің і әріптесім дедім мен өте жақсы танимын оны
сондықтан бүгін қасымның не жақсы не жаманшылығы белгісіз халыққа
бірақ себебі ана кісі тағайындап отырғаннан кейін бар сын бар жаманшылық бүгін тоқаев енді ана кісінің ііі өткен кеткен жиырма бес жылда жасамаған да жаманшылығын жүк ретінде арқалап кетіп бара жатыр
сондықтан қарсы дауыс бүгін қасым жомартқа емес бұл қарсы дауыс берілетін қарсы дауыс ол назарбаевқа

халықты алдауға болмайды оны бір рет алдауға болады екі рет алдауға бірақ жиырма бес жылдай қазақ халқы аңқау емес
өте маңызды өте
ақылды халық үндемей отырғаны ол анау мінезден де емес
мен менің бүгінгі халықтың үндемей отырғанына өзімнің көзқарасым қарағанда бұл мен түсіндіре алмаймын
мүмкін бір күнде лап ете түсіп шамдай жанып кетеді білмеймін бірақ бір күні бірдеңесі болады
бірақ дегенмен қазақ халқы өте білімді өте ақылды халық
бәрін біліп отыр шіркін ай ана кухняға барып бір жерге барсаңыздар шай шай ішіп отырып бәрін айтып отырады бәрін біліп отыр бәрін естіп отыр
соншама сабырлы халық көреміз енді
ана бүгін бір жігіттер естеріңзіге түсірді ғой ана бергер ііі ағамыз айтып кеткен қазақты өлтіретін шүкіршілік деп
көрерміз не боларын
бүгінгі енді жағдай сол
қайтадан алдайды ыыы тоқаевтың колына билікті беретін сияқты бірақ тоқаев бүгін өзі президент те емес
менің көзқарасым менің пікірім ол президенттің орынбасары болып әлі жүр
екі президент он сегіз миллион халыққа тым көп
сіз бұрын тоқаевты бұрын да білдіңіз ол сіздің командаңызда болды сол тоқаев пен қазіргі тоқаевтың айырмасы бар ма
мен сізге айтайын ол кісі
мен сенемін ар жағы іш пікірінде өзгеріс қалайды
шетелде болған адам білімді адам
поколениесі басқалау енді нұрсұлтан сияқты емес
партияда қызмет еткен жоқ жоғары комитетте болған емес
сыртта көп қызмет атқарды ол біледі не болып жатқанын
бірақ соған ұмтылады ма жүрегі бұл әрбір і әрбір адамның екі үлкен қуаты бар біреуі жүрек біреуі бас
жүрекпен қызмет істейді ме немесе баспен қызмет істейді ме оны мен айта алмаймын бүгін себебі соншама жыл жатып қалды ештеңе айтпай
саяси платформасы жоқ саяси тәжірибесі де жоқ чиновник қой
келе салысымен ана кісіні қаланы құртты да і астананы былай атайық деп көшелерді былай атайық дегені і менің сенімімді біраз салқындатып жіберді
бірақ дегенмен ол ы бірдеңе жасау өзгертуге тырысады жоқ болса әрине ол тарихқа ешкім болып кетіп қалады ешкім емес
мен сенбеймін екі үш жылдан әрі кетеді деп ол ештеңе жасамаса
бірдеңе жасайтын болса жақсылық жасайтын болса жаңашылық әкелемін дейтін болса біз бәріміз мен жеке басым оған көмек жасаймын
мен сенгім келеді мүмкін емес ол бірдеңе жасау керек
бірақ бағана естідіңіздер ғой ағайындар айтып отыр ғой мен бірінші күні қуанып едім он тоғызы жиырмасы күні ренжіп қалдым деп мен де дәл солай
бірақ мен а дегенде ана кісіні көріп ойладым мен нұрекеңді жақсы білемін ғой ол кісі ол кісі үшін билік деген ол ыыы наркотик сияқты ғой ол
ол кісі биліксіз өзін танымайды бұл ы дүниеде
екінші ол кісі билікті өз пайдасына қатты қолданып кетті сондықтан ол келешекте қорқады
ол кісінің келешегінде қорқатыны артта қалған оқиғалар
сол ең бірінші қиыншылық сол кісіге
шіркін ай кетіп қалса ол кісі екі мың бесінші жылы кету керек еді
ал мысалы артта қалған оқиғаларды і егер зерттейтін болсақ сіз ең бірінші қай оқиғадан м бастайтын едіңіз
і ашылмай қалған біздің тарихта қанша көптеген і бір оқиғалар болды қылмыстық оқиғалар әлі де тексеруді қажет ететін
әрине бізде тексеретін жағдай өте көп
і қантөгіс жанаөзеңде ол тарихта ғана емес ол і бүгінгі күнге дейін шешілмеген мәселе сұрақтардың бәріне жауап берілмеген мәселе
бұл елдің тағдыры оны бостан бос ешкім жалғанда қалдырмайды
бүгін болмаса ертең біреулер көтереді
екінші мәселе алтынбек оның қазасы қаза тапқан адам
оның баласы болмаса немерелері көтереді бұл мәселені біз көтеруіміз керек
бізге сол себеппен люстрация керек
ол қолды болып кеткен адам
біреу қолын жұмсап оның өмірін тартып алды
оны біз біз бүгін жауаптамыз
біз бүгін оны елдің алдына ашып қолымыздан кесіп біз жоқ болса үкімет оларға біз қысымды жасап оны қайтадан тергеп дәлелдеп жұрттың алдына шындықты көрсетпей келешек жоқ бізге
бұл жалғанда тағы да қайталамау керек ол үшін біз оның бәрін ашық түрде көрсетуіміз керек
ана жаңаөзеңнің тағдыры оның бәрі бүгін нұрсұлтан әбішұлы назарбаевтың жүгі әкетіп бара жатқан
ол кісі қашып бара жатыр ол жүкті мынаған мойындап қасымға беріп тастамақшы
ол болмайды мынау бейшара болады бұны зерттемесе бұны қайтадан тергемесе немесе ана кісі кетіп бара жатып жасау керек
мен бірнеше рет ауызша да жұрттың алдында да өзіне де хат жазып айттым мынаның бәрін шешіп кетуің керек немесе бұның бәрі балаларыңа қалады
анау рахаттың жағдайы оның оның жасап кеткен қылықтары оның жанында жұбайы болып жолдас болып отырған дариғаның қылықтары оны жауап беру керек оны жасыра алмайсыздар
мен болмасам тағы да басқа адам айтады
жұрт көтеріп отыр жұрт талқылайды бұның бәрін бұл жұрттың ауызында
соның бәрін шешпей кетіп қалмақшы болмайды ол мәселе
жастарды көріп отырсыздар ғой
көшеге шығып қарсы біз басқаша бұл біздің өмір бұл біздің келешек басқаша деп отыр қалап отыр соны олардың саны үлкен бүгін
біз болмасақ басқа бір поколение келеді олар да бәрін басқаша жасайды
ол мүмкін емес сондықтан нұрекеңнің бәрін дұрыстап кеткені жайлап кеткені дұрыс болар еді бірақ ол кісі енді і бұндай нәрсеге даяр емес болып қалды
алтынбек сәрсенбаевты ы өлтіру бұл бір біздің жүйені қорқыту еді олар өзінің миссиясына жетті ғой
содан кейін үндемей қалды біздің і демократ ііі тұлғаларымыз
сол жағдайды болдырмауға болатын ба еді неге неліктен осындай жағдай орын алды
әрине ііі өлтіру ол қорқыту бір жағынан бірақ екінші жағынан ыыы алтынбек марқұмның қолында бір жүйе болды содан қорықты
бірақ мәселе онда да емес
жалғыз ғана кішкентай і жанжалдан кейін біреуін өле беретін болса оның бәрін дұрыстап сотталып қарап жұртқа жеткізу керек былай болған жағдай былай болған мәселе деп
оны алдымен басқа бір адамға і кінәлы ііі мойнына оны мойындатты да
соттады да сегіз жылдан кейін рахаттың аты шыға келді
сондықтан ол мәселе ііі шешілмеген мәселе жауап берілген жоқ қоғамға елге алтынбектің туыстарына
біз көтеріп отырмыз бүгін бұл әңгімені
бұл әңгімені көтере береді оны шешіп кету керек
қазақстанда қазір мысалы қандай тұлғалардан сіз үміт күтесіз
бар ма ондай мысалы лидер деп көп айтады бізде лидер жоқ лидер жоқ деп сіз ол оймен келісесіз бе
бар ғой деймін меніңше
біздің ой шіркін ай қазақ елі кең байтақ жер шағын халықпыз жоқ бар жоқшылық емес бар
бізге дұрыс жауапкершілік керек дұрыс билік керек тазашылық керек
бір аяқ астынан біріне бірі бәле жаппай бір і өкіметтегі билікте жүрген ы азаматтар қызметін дұрыстап атқаратын болса шіркін ай алдымызда жолымыз басқаша болатын еді
байқадыңыз ба а дегенде
реформалар бастаған жылдары бұрынғы партияда совет үкіметінде жүрген қызметкерлер ол бәрі бизнеске кетіп қалды немесе балаларын орнатты
бүгін бизнесте ештеңе жоқ іште жүрген бизнесте жүрген азаматтар өте саны өте аз бәрі қайтадан үкіметке кетіп қалды
неден үкіметте ақша көп соны не жалақы ретінде алады немесе оны өздерінің арасында бөліп коррупция арқылы тағы да байып отырады
бүгін ең бай адамдар биліктегі адамдар ол мүмкін емес республика деген ыыы саяси құрамда мүмкін емес
саясаткер премьер болсын президент болсын бай бола алмайды
а бізде қараңыз нұрсұлтан назарбаевтың бар балалары миллиардер өзі миллиардер қырық жылдай қызмет жасамайтын бәйбішесі миллиардер
не әке ретінен үлгі жоқ не күйеу ретінде үлгі емес не басшы ретінде үлгі емес ол бұл масқараны тоқтату керек қой
президент болғаннан кейін ол айтады өзін өзі атап отыр мен елбасымын дейді
і елбасы дегені кішкене сорақы ел ағасымын дегені ол жарайды оны көтеруге болады мен елдің ағасымын мені сайлап жүр бірақ елбасы дегені үлкен сорақы қазақтың тіліне жатпайтын ы зат
бірақ сен ондай болса үлгі болуың керек сен жақсы әке болуың керек жақсы күйеу болуың керек жақсы жолдас болуың керек
ол кісінің қанша семьясы бар кім біледі
өй ол өзі қалжыңдап біресе былай дейді біресе былай дейді қалжыңға оған қарап отырған балалар бар ғой
сіз қалай үлгі боласыз сіз қалай елді тәрбиелейсіз сіз қалай елге аға боласыз анандай сұмдық өмірмен
ол кісі бір жиырма шақты болды жыл болды халықтың арқасында отырған адам
жүз процент ол кісі дүкенге бармайды тауардың ана тамақтың бағасын білмейді
ол кісі магазинге барып дүкенге барып нан сатып алмайды сүт сатып алмайды май сатып алмайды не екенін білмейді ол кісі
бір киловатт час электроэнергия қанша бағасы қанша сұраңызшы ертең айта алмайды ол кісі себебі ол кісі өзінің қалтасынан ақша алып ештеңе төлемеген
отыз бес жыл бұрын ол кісі қонаевты сынады жемқорлық деп сыбайлас деп бүгін жасап отырғаны одан да артық кетіп қалды енді
сондықтан і ол кісі жоқ та бір і фейсбукте бір қысқа қысқа бір өзінің талай бір жиырма бес жыл бұрын берген бір бір қысқа әңгімесі сонда айтып отырғаны
мен мысалы елдің бүгін басшысы болып жолымнан таятын болсам мені арам деп атаңдар дегендей і әңгімеге келіп отыр
сол кісі кейбір кезде жиырма жарым жыл бұрын не айтқанын ұмытып кетеді ұмытуға болмайды
немесе әлгі еуропада көп жылдар бұрын гюго айтпақшы у вруна должна быть хорошая память деп
өтірік айта берсең
ең бірінші біліп отыру керек не айтқаныңды бара бара ол кісі өтірікті айтады да айтады жексұрын болып кетеді
мен кешіремін і кешірім сұраймын мен і өзімнің елімнен бірақ сондай бір қатты сөздерді қолданып отырмын жексұрын болып кетесің
сол бағасы өмірдің бағасы сонда ма
сіз ол кісіні өзіңіз бұрын қолдадыңыз
өте өте күшті қолдадым мен бір кезде мақтанышым болатын
ол кісі і совет үкіметінің аяғында үкіметтің басшысы болады деген әңгіме жүргенде мен маған мақтаныш болатын
ол кісі бұрын басқаша да болды өзі де басқа адам болатын
бірақ билік пен байлық адамды
сондықтан ғой ана демократиялық мемлекеттерде екі срок деп органичение жасады ол бостан бос емес ол адамның адамзаттың тәжірибесінен шыққан мәселе а біздікі
солай бұзылып кетті бұл кісі
қанша болу керек мысалы президенттік мерзім қанша болу керек
парламент болса екі
қандай болса да хоть бес жерден жақсы болсын
тоқтату керек ол біз үшін жақсы
екі мерзімі срокты айтасыз ғой
екі рет бес жылмен екі немесе төрт жылдан екі рет сол жеткілікті
өте жақсы болса да тоқтату керек мүмкін емес үкімет басшысы деген әкетіп бара жатқан бір соншама әкетіп бара жатқан қиын қызмет емес
команда болса біліміңіз болса қолыңызда білім ретінде команда ретінде қаруыңыз болса төрт жылда талай зат талай нәрсені жасауға болады
екі рет жақсы болатын болса тағы да сайласын бірақ сайласын содан кейін ақырындап басқа қызметке көшу керек
билік ең бірінші билік адамды бұзады
өте жаман атақты ол кісі ол біледі де білмейді емес қаншама жанында отырған адамдар айтпаса да ол кісі біліп отыр
сондықтан білмей жүр бейшара біресе кетемін дейді одан кейін қаламын дейді кетемін дейді кете алмай жүр
мүмкін оның жанындағылар кінәлі шығар оны мақтап ыыы жоқ нәрсені бар қылып айтқанда олсыз болмайды ғой әрине ол бар бірақ дегенмен өзінің басы бар ғой
дер кезінде ана тентек балалар мектепте бір бұзықтық жасағанда сонда әпкелері ііі
ата мен ананың алдында оны қолдау үшін былай дейтін ойбай ол жақсы болат деген жолдасы сол жексұрын оны бұзып жүрген деп
енді ол кісі үлкен адам жетпістен асқан тәжірибесі мол бәрін біледі ол мүмкін емес
кім бұза алады оны бәрі өзінен бәрі өзінен өкінішке орай
ал сіз реформа жасайтын болсаңыз ең бірінші қай саладан бастау керек деп ойлайсыз конституция
саяси системаны өзгерту керек онсыз ештеңе болмайды
келешекте ешқандай бір көсемшілікке ешқандай лидерге сенуге болмайды
лидер дегендер төрт жылдық немесе бес жылдық бағдарламаны беріп алдыға шығып і біз оған сеніп оны тағайындап одан кейін оны сайлап
қолына билік беріп бес жылда бірдеңе жасаса қолдап тағы да бес жылға жасамаса айналайын рахмет бәрі дұрыс
есің барда есің барда еліңді тап біз басқа жігітті басқа азаматты әйел болсын еркек болсын соны сайлаймыз тағайындаймыз әлі сол жолмен жүруіміз керек
бұдан осыдан бастап ешқандай көсемшілік болмау керек ол өте апат елге
мында саясатшымыз бәріміз тілге шеберміз шешенбіз біз былай да айтамыз былай да айтамыз халық өзінің
ойын конституция ретінде шешіп сонымен жүру керек
конституция бәрімізді қорғайды
сонда біз ешқандай мынандай бүгіндей сорақы болмайды ешкім ешкімді қолданып прокуратураны сотты
қуғындамайды оның мүлкін тартып алмайды масқара ғой анау көшеге шыққан жас балаларды он бес суткіге қамайды
оны қамап жүрген сталин емес брежнев те емес оны қамап жүрген нұрсұлтан
өзінің туған жерінде егеменді қазақстанда жас балаларды көшеге шығып сынын айтқаны үшін он бес суткіге қамайды
оның бәрін әлгі қызмет үшін і бүгінгі айлығы үшін отырған сотшы арсыз соттар оны соттайды өзінің балаларын ертең өздерінің бастарына түседі ол
сол болмас үшін конституция керек
әрбір қазақ көшеге шығып айту керек ана монғолия сияқты
монғолар астанасының орталығында киіз үй тігіп отырып алады ешкім оларға жолай алмайды
монғолияда үкіметтің қолында радио мен газет жоқ шағын халық екі ақ миллион соншама намысты халық
қырғыз ағайындарымыз біздің қай жеріміз басқаша
ал ііі осындай билікті орнына қойып отыратын сот жүйелерін орнына қойып отыратын ол бақ та болу керек иә бұқаралық ақпарат құралдары оларға да еркіндік берілу керек әрине
ііі біздің медиа қаншалықты тәуелсіз деп ойлайсыз сіз мысалы қазақстан туралы қайдан аласыз ақпаратты
парламент бюджеттен ақша бөлдіріп
қоғамшылық ақпаратты сақтау керек а дегенде
содан кейін байығаннан кейін мүмкін біреулер келетін болса инвестиция ретін алатын болса олар инвестиция ретінде ақпаратты
қолдап бірақ ақпараттың саяси жүйесіне редакциясына қатыспау керек
үкіметтің ақшасы жеткілікті ақпаратты сақтауға
ана британияда сияқты би би си бюджет арқылы сақтайды редакцияның саясатына қатыспайды
бақылау органдары бар совет дейді оны сол сияқты біз де сөйтіп өмір сүреміз
бірақ ақпараттан екінші мәселе ол жауапкершілік
мысалы мен осы тақау заманда жуықта бір телекомпаниямен соттастым
мен сотты жеңдім
олар кешірім сұрады
қазақстанда ол мүмкін емес
ал келешекте біз бәрін өзгеретін болсақ онда парламенттің қолында күш болатын болса онда ақпарат болады
ақпарат керек
өкіметтің қимылдарын биліктің жасап жүргенін халыққа жеткізетін ақпарат болу керек
ал сіз ақпаратты қайдан аласыз қазақстанда болып жатқан жағдайды мысалы сіз жастар туралы біліп отырсыз әрбір ііі қазақстанның ішінде жүрген адам сияқты қайдан аласыз ақпаратты
мына шіркін ай осы жиырма жыл жақсы жыл жиырма жыл болды ғой мен ііі биліктен кеткенім одан кейін ыыы мемлекеттен қуғаны елден қуғанына он тоғыз жыл болды
бір екі рет болдым бағана і әңгіме ретінде айтып отырдым ғой
ақпарат маған жоғарыдан да ортадан да төменнен де түсіп тұрады мен
жолдастар көп әріптестер көп туыстар бар қызметтестер бар
көп нәрсені біліп отырамын онсыз өмір жоқ қой
саясаткер ең бірінші менің бүгінгі капиталым ол білім и ақпарат мен білемін
сондықтан стратегияны құру біліп отырсаң әріптестерге жанында жүрген жолдастарыңа ақыл беру
нұсқау беру білмесең ештеңе айта алмайсың ол ақыл деген ол білім деген бостан бос тумайтын нәрсе
білім деген ол ең бірінші ақпарат
одан кейін анализ содан кейін бір қорытынды қорытындыдан кейін ііі ақыл қазақша
сіз елге оралғыңыз келеді ме м
і қазақстанға қайта оралғыңыз келеді ме
ертең баруға даярмын қандай жағдайда
қандай шарттар болу керек мысалы сіз бару үшін қазақстанға
мына билік немесе басқа билік мен менің жеке басым і қарағанда олар мойындау керек маған жасаған қастықтарын ол дұрыс емес
нұрсұлтан назарбаев анау жайлаған соттан кейін өзі мойындады
екі мың тоғызыншы жылы рахат әлиев оны мойындады
онымен жеке рахат әлиев англияның сотқа под присягой бір ііі жария жасады ол сол жерде мойындады ол айтты это абсолютно выдуманная инспирированная история деп
соны мойындаса мен ертең барамын бұл үкімет
келесі үкіметтің оны мен сұрап ы сұрап жатқан жоқпын
өзім келіп немесе қызметке і мемлекетке жаңа үкіметке көмектесемін немесе барып бір университетке лекция оқимын
сіз қазір немен айналысасыз
лекция оқимын қызмет жасаймын налог төлеймін бұл жақтан бір ыыы оңай емес бірақ бостандық
ешкімнен рұқсат керек жоқ білімің болса идеяларың болса онда ертең бірдеңе ііі өмірге өсіруге болады
мысалы бәрі ктк ктк ктк дейді білесіз ғой ктк ны не екенін оны жасаған ыыы отырған мен біреуі
нұреке жарайды оны өзіне жазып алды я сделал я сделал деп
ы баку джейхан дегенді білесіз ол да проекті мен қатысқанмын
мен бір кезде аузымды толтырып айтатынмын мынандай компанияда жасаймын аналарға істеймін нұсқау беремін мынада ақыл беремін деп одан кейін бір кезде қазақтың ыыы
біздің мемлекет біздің билік мұнай компанияда қысым да жасады если мы еще раз услышим что кажегельдин у вас работает у вас будут проблемы деп сондай әңгіме де болды ғой
сондықтан мен көп айтпаймын бірақ қызмет қызмет атқарамын бірінші жиырма жыл бойы әкежан қажыгелдин неге өмір сүріп жүр шетелде деп на какие деньги на какие средства
работаю налоги плачу очень легко
например ыыы в какой сфере работаете
помимо ыыы преподавательской деятельности
і преподавательская деятельность моя сейчас она это общественная да абсолютно временная мхм это приглашенный мхм
это это небольшие деньги их хватает ммм на дорогу и немножко там на проживание
ы заработки это консультации
ыыы тоқсан сегізінші жылы октябрьда болды ғой жоқ
жоқ бір рет і екі мыңыншы жылы ы алып кетіп әрекет жасады
микрофонға осыны қайталап
екі мыңыншы жылы алып кетуге күшпен алып кетуге әрекет жасады бірақ қолдарынан келген жоқ
тоқсан сегізінші панфилов совхозда атты оны білесіздер
сонда енді ііі мұхтарға сенетін болсақ ы мұхтардың
мұхтарға марқұм алтынбектің айтқаны оған
рахат бүйдепті надо было его не пугать надо было его убить деп
оны мен өзім естіген жоқпын бірақ атқаны дұрыс бірақ менің ойымша ол қорқыту әрекеті болды әйтпесе
өлтіремін десе тиетін жағдай ол үш рет атты мүмкін емес профессионал атса үш рет біреуі біреуі тию керек еді
сонда менің ойымша қорқыту
телефонмен одан кейін қорқытты сен кет
нұрекен жақсы қалады сен шетте жүргенің дұрыс болады сол е сол жақта қызмет ет немесе біз жаққа маған кел деді нұрекен байқадыңыз ба
өкіметтен кеткен азаматтарды алысқа і босатпайды ол маңайында жүргенін жақсы көреді
ол жақсы көретіндігі емес
бақылауда болсын дегені ғой сенбейді ол кісі ешкімге ешкімге сенбейді өзінен басқа ешкімге бірақ дегенмен біреуді қою керек біреулер қызмет атқару керек сондықтан бүйтіп ыыы бірінің артынан бірін өзгертіп отырады дегенмен
маңайында істеген азаматтардың бәрі реніште
әкежан мағжанұлы сіз конференция барысында сырттағы оффшордағы капитал туралы айтқан болатынсыз
енді осы ы капиталды елге қалай қайтару керек
і екі жолы бар оны не біз мына бүгінгі билікті өзгертіп өзіміз билікке келеміз де өзіміз жасаймыз немесе оларға берген ақыл амнистия өткізу керек
амнистия парламент арқылы амнистия өткізіп ол ііі ерекше бір бағдарлармен өткізу керек жай ғана амнистия емес өтірік екі амнистия ғой ештеңе болмайды
оның жолы бар
біз көмектесе аламыз бүгінгі мысалы ертең ііі қасым жомарт мен амнистия өткіземін дейтін болса елге қайтаратын болса кетіп қалған капиталды біз ол кісіге көмектесуге болады оның бағдарламасы да бар жолы да бар
бірақ оны қабылдау керек жұрттың көзінше көрсету керек бостан бос емес
бір жағына қанша капитал ортанды қанша кетті ал амнистиядан өткен азаматтарға анонимный механизм жасау керек әйтпесе олар сенбейді қиыншылық сонда
бірақ заң айтса заңды жазғанда былай десе сексен пайызын қайтарады жиырма пайызы қалады
бірақ келешекте біз олар өтірік айтып жасыратын болса оны біз табатын болсақ онда бұл азаматтар сотталады деген
соны амнистия ретінде өткізсе бұлар да қайтаруы мүмкін
бірақ қайтарғаннан кейін олар не істейді оны ол үшін мықты парламент керек бүгінгі парламент жарамайды қиыншылық сонда
ол үшін мысалы ертең амнистия жасайтын дейтін болса қасым жомарт онда мына парламентті басқадан қайтадан сайлату керек
меніңше меніңше оның бүгінгі ең бірінші көмек қасым жомартқа болатын ол келешек сайлауда парламентке жалғыз ғана нұр отан емес оппозиция партия өтсе
қырық пайыз алса да ол оған жау емес қарсы емес бірінші көмекші болады
оппозиция бүгін мен өзгертемін жағдайды жаңартамын жағдайды реформа өткіземін дейтін болса тоқаев екінші апта ма ол сайлау сайлауға оппозиция партияны тіркетіп шындық
адалдық әділеттік бір сайлау өткізіп ол кісіге бүгін керек нұр отан партиясы емес ол кісіге керек оппозиция
азат пен азамат та емес анау ақ жол да емес компартия да емес мысалы мына ақиқат партиясы
дәл осындай партиядан азаматтар қырық пайызы жетіп тұр
сонда ол парламентті қолдады ол кісі талай бағдарламаны өткізуі мүмкін
барады ма бармайды ма білмеймін
оған жүрек те керек оған жүрек те керек ең бірінші сол мінез керек
ааа саяси тұтқындарға қатысты не ойлайсыз
а босату керек қой баяғыда бастау керек ароннан атабекті
ол ағамыз шіркін ай бір обал болды
совет үкіметі сотталды біз оны соттап қамадық
керемет ұятты жағдай
ол кісіні босатып бүгін ерекше пенсия беріп үлкен бір пәтер беріп өзі қалаған қалада кешірім сұрап
әлпештеп қалған өмірдегі қалған өміріне көмектесу керек
ыыы ол кісіні ақырғы рет соттағанда ана самостройға көмектесті деп сол кезде бір ііі полицейский ііі ааа азамат қаза табады бір төбелесіп
сол бәленің бәрін ана аронға жабады сол ыыы ұйымдастырды деп
мәселе ол кісіні бейшара барып арашалап қазақты өзі самострой жасаған қазақтарға көмектесемін деп ол шанырақ оқиғасын иә шанырақ сол үшін кетіп қалды ғой
негізінде ол ғана емес тіл ол кісі тіке айтатын
қаншама андай адам бар мен премьер кезімде маған заманбек марқұм не демеді бірақ одан кейін ол кісі жұрттың көзінше кешірім сұрады
бір күнде бәрін біз ұмыттық
ол тура айтты әкежан мағжанұлы кешіресің мен мен алданып қалдым шатастым мен кешірім сұрап маған жеткілікті
арон да солай ағамыз бірақ оны барды да қамады
соны мен айтайын дегенім нұрекең кетіп бара жатырсың указбен шығаршы обал ұят деген ана
совет үкіметінде отырды қазір отыр ана жерде
ана милиционерді өлтірген арон емес бірақ ортасында сен болдың сен ұйымдастырдың міне саған кінә
екінші ол анау макс бәріміз білетін
но ол мен естігенім ол өзім шықпаймын дейді оны шығару керек
ондай адам бізге керек бізге келешекте бетін әрі қылсын жаманшылық болатын болса жаулайтын біреу болатын болса мына елді жерді қорғайтын макс деген жігіттер болады басқа адамдар жоқ
анау маңайындағы нұрекеңнің жанында маңайында жүрген ұйқы ұстар емес анау бір ойбай елбасы өйтті бүйтті деп макстар корғайды ана елді
оны босату керек
ана жаңаөзеңде сотталғандарды кінәсіз сотталған адамдардың оның бәріне амнистия керек кешірім сұрау керек олардан
сіз айттыңыз бағана көтеріліске шыққандарды ешқандай жазалуға болмайды менің кезімде де шыққан деп иә сол туралы айтып беріңізші
ііі мысалы сіз айттыңыз ғой текеліде болған ііі теміртауда болған иә
сіз сонда қандай әрекет еттіңіз мысалы халық көтеріліп жатты сіз бардыңыз не істедіңіз қалай
теміртауда болдық шахтерлармен кездестім қарағандыда
қанша адам еді ол кезде шыққан
ойбай елу сексен мың керемет көп елу сексен мың адамдар үлкен площадь алаңға шығады ойбай
рудныйда жүз мың ақсуда бұрынғы і ермак ақсуда бір отыз шақты мың адам
айтпайтынды айтады зато пошел подлец гады там ол кезде ол не талап етті ол адамдар жалақы
жалақы ең бірінші төлемей қалды ғой олар күнде жұмысқа барады
бірдеңені өндіреді ол сатылады ақша келмейді
болды бұл нешінші жылдары еді а нешінші жылдары еді бұл
тоқсан төрт тоқсан үш тоқсан төрт
сосын сіз қалай ііі шештіңіз проблеманы
приватизация жасаттық профсоюзбен шартқа отырдық
бір адам жазаланды ма сол кезде көтеріліске шыққан жоқ жоқ біреуі болған жоқ
біз қару да болған жоқ қолданған жоқ полиция деген болған жоқ

тілдеді шыдап тыңдадым одан кейін айттым ағайындар кешегі сендер мына сатқан карметтегі
сендер күнде бір өндірісте бір қызмет жасайсыңдар слям деген бір ол қайда мы отгрузили где деньги мы не знаем почему с меня спрашиваете деймін
или қарағандыда қиыншылық болды
мы уголь производим нам не платят
я говорю вы уголь производите продаете куда туда продаем сюда продаем бәрі шет ресей украина бір жерде почему с меня спрашиваете вы же не мне продаете
олар айтады ну как раньше государство содержало теперь нет я говорю раньше был советский союз а мы теперь казахстан маленькая страна не можем
ну что нам делать
повеситься я говорю нет давайте договариваться будем сокращать программу мы вам поможем как поможем
вы содержите детский сад мы его заберем на бюджет у вас есть поликлиника это не ваш профиль мы его заберем на бюджет
у вас будет очень мало того что вы сейчас содержите
и последнее давайте приватизируем купите свою шахту
или давайте найдем инвестора
и будете сами регулировать цену
нам от вас нужен только налог вы свободны
содан кейін бір шартқа отырдық была карагандинская областная администрация облсовпроф профсоюз угольщиков правительство казахстана четырехстороннее соглашение жаздық біз
жүріп кетті бір кезде начало работать
әрине сократили производство меньше стали но мы сохранили
текели то же самое біз кеткеннен кейін он шақты жыл қызмет істеді олар они нормально работали
находили программу оздоровления
первая помощь ең бірінші көмек сол детские сады всю инфраструктуру социалку забирал я на бюджет
действительно ол онікі емес қой
совет үкімет кезінде это было так предприятие построили значит поликлиника детский сад школа на их шее
это было государственное имущество біз қазақстан оны алып жүре алмады
союзное предприятие бізге керегі жоқ
бізге соншама көмір керегі жоқ болды
шойын абсолютно керегі жоқ біз шойынды колданбаймыз ештеңе жоқ қолда
қиын жағдай қиын уақыт болды бірақ жасадық қой ойбай қанша
жүрегің қорқады қысылып кетеді соншама халық қиын болады кейбір кезде бірақ бара бара үйреніп кетті
а басқаша болмау керек
өкімет қой қорықсаң барма
ал қазір проблема әлі де сол күйінде әйелдер шығады ііі жалақы жоқ ешқандай ііі пособие ешқандай жоқ әлеуметтік проблеманы қазір қалай шешу керек деп ойлайсыз мысалы
жиырма бір мың теңге ол қазір үкімет берейін деп отырған бірақ оның өзін де көп сала алмайды оның өзі проблеманы шешпейді
өкімет халықпен қызмет жасау керек
қазір бұның жарасы жеңілдеу дер кезінде қазір нпо деген бар солармен отырып келісу керек не істеуге болады не істеу керек қалай қаржыны қай жерден табамыз қаржы табатын жер көп
анау астананы астананың бүгін нұр сұлтан стройкасын тоқтату керек
тоқтату керек керексіз анауының бәрі выставка дейді экспо дейді анау дейді мынау керегі жоқ елге оның пайдасы жоқ
ол ақшаның бәрін халыққа жұмсау керек
национальный капитал әрбір семьяда балалар өсіп келе жатқан ол келесі келешектегі біздің азаматымыз ол келешек бізді қорғайтын адамдар ол келешек біздің ресурсымыз
дегенмен үкіметтің әрқашан да әр үкіметтің ең бірінші қажетті қызметі сол
ол үшін халық та
сауатты болу керек парламент те болу керек
шіркін ай бізде анау тоқсан төртінші тоқсан бесінші жылдағы парламенттеріміз болса мен тоқсан үшінші жылы тоқсан төртінші жылы бюджетті қырық екі күн қорғадым парламентте
жалғыз барып тұрдым қырық екі күн күнде таңертең барамын кешке қайтамын
бекіттік сол кезде шіркін ай сондай парламент болса ғой
өте қиын олар маған жексұрын мен оларға жексұрын бірақ біз ақырғы күні бекіткенде шіркін ай
бірімізге біріміз дос болып кеттік қой
сондай парламент болса әрине онда сендер ақша санайсыңдар
бірінші сұрақ неге президент жүз процент жүз пайыз үкіметтің сақтауында
ол кісінің самолеты керемет қымбат ол кісінің демалысы қымбат
он шақты бір жататын жері бар оның әлгі бар көмекшілері бар охранасы бар ол не керек
тоқсан бес пайыз сені сайлауда қолдаса сен елдің ағасы болсаң сен
соншама саған күзетшілер не керек

анау билікте отырған үлкен үлкен ана ііі сарайлары ол кімге керек
ана меркельдің отырған қызметі мен тұрып жататын үйін қарасаңыз
жарайды меркель енді цивилизация ана германияда порошенконы қараңыздар өзі миллиардер оның үйі мынандай емес
сарай емес ана жақта жатқан
оның үстіне нұрекең барады да бір жарты жыл неде жатады эмиратта
оның бәрі керемет қымбат нәрсе сонда жатыр ақшаның бәрі
салмайтын нәрселердің бәрін салады самолеттер алуға не керек он бес самолет екі самолет жетеді
қолымызда қару болса парламент сияқты оның бәр мәселені шешуге біз шағын халық ақша деген жын атады
шетте тығып жатқан ақшаны қайтаратын болсақ мен бағана сіздерге айттым бізге екі қор керек біреуі пенсия қоры екіншісі келешек поколениені
мен сіздерге айтайын мені ұстап алыңызшы мен ертең айтып берейін қай жерде жатқан ақша қалай қайтарамыз қалай ұстаймыз
біз ұстағанда оны елге де пайдалы болады үкіметке де пайдалы болады бар мемлекетке пайдалы болады
себебі ақшаны дұрыс ұстайтын болса бір ақшаның бір қасиеті бар
ақша көбейе береді ақылсыз ұстайтын болсаң қолданатын болсаң ақша бір күнде судай ағып кетеді ақша деген ол
мүлік емес ол дұрыс емес көзқарас ақша деген ол сайман инструмент
дұрыс қолданатын болсаң өмірді өзгертуге болады
тағы да бір сұрақ мысалы қазір і сириядан біздің азматтарды қайтару бойынша операция болды иә жусан операциясы сіз оны көрдіңіз бе
көрдім ііі қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз қайтару қажет пе қажет емес пе сол ы
қайтару мүмкін қажет қажет
дұрыс шығар елге қайтару қазақты ана жақта шынында да олар бір ііі апатты жағдай болса бір
өздері емес бір жағдай ііі арқылы ана жақта барып қалса бірақ оны пропаганда ретінде мен айттым мен жасадым по моей инициативе привезли деген ол өтірік
оларды мына жаққа әкеліп жатқан американың қысымы
олардың бәрі тұтқынға американская і группаға түскен бәрінің олар ыыы анықтаған анықтап өкіметтерге қысымды әкетіңдер немесе біз оларды басқаша
это нажим это не добровольная воля
бірақ елге әкелгеніміз дұрыс
біреу адасып кетті біреу ііі дін ретінде кетті олар сеніп кетті әрине
дұшпан деуге де болады бірақ дегенмен отандастар ғой қандаспыз
бізге қарсылық жасайтын болса жасаған болса дәлелдесек соттайық бірақ біздің жерде болсын
дәлелдей алмасақ онда тұрсын
олар кеткенде бізді сатып кеткен жоқ олар өздерімен өздері тағдырымен кетті бірақ ана жақта не жасағанын біз білмейміз
біреу дәлелдейтін болса оның соңынан келетін болса экстрадиция жасайық немесе өзіміздің елде соттайық
бірақ меніңше шағын халық біз қазақты басқа елге экстрадиция ретінде бермеуіміз керек
мысалы қытай біреуді кінәласа
қытайдың мемлекеті біз оны соттаймыз десе біз айтуымыз керек дәлелдей алсаң бізге кел біздің жерде сотта одан кейін біздің жерде олар алынады і сіздерге біз қазақты бермейміз
израиль солай істейді біз неге олай жасамаймыз шағын халық
қазақ жері біз мемлекетіміз бар
а біз мында да бере салады мына жаққа да бере салады паспортты кімге ғана бермейді
мен қазақ жерінде туған қызмет атқарған үкіметті басқарған адам паспорт ала алмаймын
израильдан келген машкевич оның қолында жай паспорт бар дипломатический паспорт бар қазақстанның
американың азаматтарына береді израильдің азаматтарына береді вот әлгі паспорттың бағасы жоқ болып кетті вообще а маған бермейді
немесе айтады бізде жалғыз ақ қана ііі азаматшылығымыз біздің сенетін і қабылдайтынымыз қазақ болу керек дейді өздерінің балалары аргентинский паспорт австрийский паспорт
рахат әлиевтің алты мемлекеттік паспорты болды балаларының паспорты
немесе ыыы многонациональное гражданство өткізу қабылдау керек немесе өтірік айтпа
мысалы мысалы бізде екі жарым миллион қазақ ііі біздің ағайындарымыз қытайда тұрып жатыр қытай мемлекетінде
оларға неге бермеске біз неден қорқамыз неге бермеске
ресейде бір жарым миллион қазақтар бар сібірде жатыр ана ііі еділ і
облыстарында еділ өзеннің маңайында бәрін қосқанда бір жарым миллион қазақ бар
қазақтар бар жоқ емес канадада бар
онда этникалық қазақтарға беру керек қой иә этник қазақтарға беру автоматически беру керек вообще конституцияда жазу керек
этник қазақтар туған еліне келіп паспорт аламын десе қаласа беру керек
ол не себеппен британское гражданство қашу үшін
казахское гражданство чтобы налог не платить в великобритании
олар олар ешқай жерде налог салық төлемейді
мен сізге бағана айттым ғой дариға мен рахат екеулері шетке алып кеткен ақшалары керемет көп
бір тиын салық төлеген емес
оны жасап жүрген тимур да солай бәрі бастан басталады
мен бүгін британияда тұрып жатырмын ол жақта қызмет атқарамын мен сол жерде резидентпін мен сол жерде салық төлеймін
тоқсан сегізінші жылдан бастап салық төлеген салықтың бәрін көрсете аламын
ол принципиально маған себебі ііі мен бостан бос жүрген адам емеспін ғой бір мемлекеттің кеше ғана премьер министрі былай қарайды бізге
транспарентность деген бізге жай ғана лозунг емес маған да мына бағана берген де айтып кетті мы под лупой
но мы живем в свободном мире мы должны платить за это
платишь за свободу тем что работаешь қолынан если есть знания если они востребованы и ты себя нашел ты работаешь и платишь налоги
очень нелегко это
не пряник напряженная жизнь но она держит в форме а я получаю от этого еще и интеллектуальное удовольствие я себя реализую я нашел себя
я могу предложить что то что у меня покупают
эээ о чем вы жалеете больше всего
я вообще то по большому счету ни о чем не жалею
я хочу вам сказать вот такую историю в две тысячи первом году как раз когда башни упали в европу приехал мой папа
у меня с родителями вообще особые отношения
мне не было сорока дней от роду когда меня отдали дедушке с бабушкой из за туберкулеза у мамы
они меня взяли и через некоторое время отца посадили
эээ дедушку которого я отцом называю посадили за то что он вдове э участника войны дал он был председатель колхоза он дал мешок муки
написали на него он сел
сталин в пятьдесят третьем году умирает он сидит в тюрьме я у бабушки
берию берут под арест его в августе выпускают в сентябре он возвращается домой и есть фотография он сидит на арбе у него на коленях я сижу
где то в конце сентября приезжают родители и папа мама спасибо вот помогли мы его забираем
и вот он им сказал следующее он мне там каждый день каждую ночь снился я его не отдам
я хочу его вырастить
я у деда вырос мне было двадцать лет когда его не стало
у меня семья очень интересная у меня этот дед который меня вырастил это большевик
настоящий коммуняк
работал на рудниках шахтер стал большевиком проводил коллективизацию настоящий большевик
потерпел от сталина и умирая молился на сталина хрущева критиковал вот такой
а другой дед у меня это элита казахская
он один из соавторов учебника русского языка для казахской школы
в прошлом восемнадцатом году праздновали столетие школы которую он приехав из россии в своем у себя на родине открыл
в этой школе он преподавал и будучи учителем был кавалером ордена ленина
вообще этот орден казахам мало давали а тем более учителям врачам не давали
вот такой он у меня он у меня в царское время окончил получил образование
поэтому я ни о чем не жалею так я вернусь к теме
папа приехал посмотреть я показал где живу
он говорит это твое я говорю нет я это арендую
ну много же писали
а в бельгии там вот писали дворец я говорю папа ты не читаешь газет я же доказал что это не мое да нет я просто тебя проверяю
ну я тут перед отъездом
я его папой начал называть на третьем курсе института до этого он он считался мне как жезде а мама считалась э как моя это сестра
долгое время в седьмом классе в первый раз соседка сказала этот мағжан там это говорит не твой зять он твой папа чтобы ты знал
ну я ему говорю что не так скажи
ну все таки трудности вчера был премьер а сегодня эээ разговоры такие иии ну я понимаю его морально у него
он говорит нет все нормально все правильно все правильно не каждый может выстоять все ну даже не сожалей для меня это был такой сигнал
я не жалею ни о чем я бы повторил ровно так же если случилось бы то же самое делал бы
конечно есть вещи которые можно было что то по другому сделать
сожалею что настолько когда был занят в правительстве э не уделял много времени друзьям не мог встретиться
ну друзья верные настоящие друзья они формируются в молодости потом редко редко в течение жизни кто то может стать другом
вот но настоящие друзья формируются в том возрасте и они остаются навсегда
и у вас остались
у меня остались
мне вообще везет с друзьями это
как часто вы ошибались в людях
ну я не скажу что не ошибался но я догадывался я вообще то
человек который слушает второе третье мнение я всегда пытаюсь получить три взгляда на предмет
эээ никогда не навязываю свое но пытаюсь убеждать это
сидит в моей крови это может быть или я родился таким скорее всего я это приобрел от своего отца
человек был убедительного качества удивительного убеждать умел
очень высокообразованный
у нас вообще в семье было ну вообще у всех казахов у нас мы же такие и перфекционисты
мы или что нибудь очень хорошо делаем супер или никак
это нам мешает иногда учить языки иностранные потому что мы хотим идеально говорить на другом языке или никак
а надо учиться другим языкам у китайца
когда китаец говорит на французском он только знает что он говорит на французском вот вот такая нация они вот может быть этого нам не хватает да
эээ ну конечно казахи я очень горжусь что я казах мы интеллектуально то что говорят англичане эдвентедж нэйшен вот такие
иногда зазнаемся из за этого
как говорят понты у казахов это ужасная проблема
э многих вещей нельзя терять я считаю что многоженство это неприемлемо для нас
я не считаю что классическая эээ мусульманская религия ислам это наш выбор нет я вообще тенгрианец чтобы вы знали
вот это кольцо я ношу никогда это от далай ламы подарок это оберег тәбәрік дейді ғой это он мне дал в две тысячи пятом году
он сказал это кольцо тебя спасет и ты приедешь с ним домой
э вот ну и идеальных не бывает но я встречал в свое время я вам могу сказать мне очень нравился как политик шимон перес ровесник моего отца
мне очень нравился мандела мне очень нравился бота
этот южноафриканский министр иностранных дел который подписывал соглашение
я дружил долгие годы э бутросом гали египетским который был генсек
мне вот в этом отношении сильно повезло как то удавалось многому набрался у них
поэтому я ни ни о чем не я даже не жалею о тех годах когда работал с нурсултаном абишевичем мне обидно что вот так это все развивается
он был все таки он был немного другой у него были хорошие задатки лидерские э и он хороший был ағашка но потом что то он немножко подпортился то что он сейчас делает я считаю вредным для страны
чем дольше он будет находиться вот вот в этом двоевластии тем больше нанесет ущерба нашему будущему
вы знаете я из за чего занервничал это из за теперь мне тревожно за детей
в далеком девяносто девятом году девяносто восьмом когда у нас началось вот противостояние я помню давал интервью нью йорк таймс и я сказал
я говорю я мы еще наше поколение готовы терпеть его много лет ну как то но чтобы его дети правили нашими детьми этого допустить нельзя
мен сізге айтайын нұрсұлтан әбішевичтің жанында дос көшім сияқты адамдар болса онда ұлттық саяси мәселесі басқаша болатын еді
оның орнына басқа азаматтар отыр ауызын аша алмайды
мысалы мен үшін дос көшім өте абыройлы азамат нағыз қазақ керемет терең сонда қарап отырсаң көңілің тояды
оның оларды бәрі қуғындайды жау ретінде қолынан ештеңе келмейтін аналар билікте отыр
сол үшін билікті өзгерту керек жолын тауып өзгерту керек
мақсат ретінде қою керек ол мақсат ретінде бағдарлама ретінде оларды өзгерту керек өкіметті өзгертпей өмір өзгермейді
мен сонда бірдеңеге қажет болып қалсам шақырыңдар қолымнан келгенше аянбай бір қызмет атқарамын
елге тезірек оралуыңызға тілектеспіз барлығымыз
рахмет айналайын аман болыңдар